Kul rang zamonaviylik va neytral holatni ifodalaydi. U ko‘p hollarda toza va zamonaviy interyerlar bilan bog‘lanadi, ijodiy jarayonlarda muvozanatni ta’minlaydi. Kul rangning zamonaviy va toza ko‘rinishi menga ijodiy ilhom beradi.